कोई विशेष अवसर जैसे सरकारी अफसर अधिकारी या प्रोफेशनल के लय। बालन को संजीदगी और पेशेवर तरीके के समर्पण बहुत महत्वपूर्ण इजात है। बालन को रूप न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रतीक है बल्कि ये पेशेवर छवि को भी बढ़ात है। जैसे कि कुछ सुझाव हम आपको दे रहे हैं। जो कोई अवसर के लिए उनके बालन को संजो और समर्पाय में मदद कर सकत है। जैसे कि आपको सादगी में रही वो बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता की देखभाल कर वो बहुत ज़रूरी है। हेयर कट और हेयर स्टाइल की बहुत ज़रूरी है कि आप इगो एक अच्छे से करवायी सकत हैं। हेयर ट्रिमिंग द्वारा करवायी सकत हैं बेक या साइड पार्ट द्वारा करवायी सकत है। हेयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करव से आपके बाल बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि शैंपू को इस्तेमाल करव से बालन को रंगवे से चाहिए और कम तनाव में रीबू चाहिए। क्या है कि तनाव से बाल झड़पन की समस्या अक्सर उत्पन्न होने लगत है। यही हमारे बाल को समर्पण एक उद्देश्य एक पेशेवर व्यक्तिगत छवि प्रस्तुत कर वे होत है।